To antu ya'r kobakuni yadeta ya'r damua sai kibaku, sai kibaku adebir lefi tuka tsil yar damur, amma mabso gaskiya zi ata ya'ryi tuku ziyati manam tuku zilma iri nam sikaka silakani nam kusuka ziye kasu tsila, amma iri yar kanun yene sir meyar ka kasile mi taka ayakur kisi ya'ryi tuku, ani zinam asika problem namun sank ya'r wanan wahala tsausa a tsusai artsiri kuzi yar tsilar madarye ya'r kibaku auana dara sa wahala, dara zawahala ya'a kani tswa mai dara sa wahala yarkuda halam, <hesitation> ko kwa mada bani kahira ya labar ka kibaku yarabara haba saka kobaku adi damua amma waza zutulaka waza ka thluder ma drapari draka kibakuwa, ka haladar sinima ala ne hani drate aziriwa To mi, mituku a kenam, ai bagata bani wanam yakamata yar yaro yazani ma waza du ya'r daku, amma haka kawai kayita zama sata tugyamai, amma kashinan menene menene, to ina kibaku yara kogori kam, saide wazarna zakura a kati, wazarya kam ko ku hanadar azine ma tarteta bon si pirtuwa ka tibar dar ti duwa, balloma kaga hanada lika dolbane sahani ko lika katunai sunadaa kogo tirbayi anni muthlafi sai kokuwa no kuni apanipani ina, ina to amma tsili ya'rnazin nikam daku, tsili ya'r na zir daku mabir yakamata ni a yar yini kaga tsila na zirye ya'r daku amma ka la yar na zir mai kulera saka nkgaye sai hausa, hausa amfani anbarira duwa.